कुत्ता बारा माँ यो गलता फमि ची की वेकी जो लार निकली वे माँ बहुत सारी बीमारी वेणी तह अगर वे लार हमपर लेगी तह हम बीमार वे जला वेकी जो खासी ची वे खासी हमपर लेगी तह वे से हम बीमार वे सकन तोह कुत्ता बारा माँ बहुत गलतफैमी ची की हुमते काटे तोह बीमारी वे जांदी